ویکیوم کلینر ابھی کرنٹ ٹائم پہ ہمنا بہت ہیلپ آرہا، بہت کام آرہا پہلے کے زمانے میں انسان اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے تھے، بہت محنت لگتی تھی اور بہت تکلیف رہتی تھی اور بھی جو بڑے بڑے لوگ، سب جو کیے، دھوبی گھاٹ وہاں بھی، وہاں بھی، وہاں ہاتھ سے کپڑا دھوتے تھے اس میں بہت خرچ رہتا تھا، بہت پیسہ لگتا تھا دوسرا ہے سو، اس میں اپنے ہاتھ سے جو دھونا ہے، اس میں بہت تکلیف تکلیف رہتی لیکن ابھی کرنٹ ٹائم پہ واشنگ مشین ہے، تو اس سے آسانی، کپڑا اپنا دھل جاتا، سُک جاتا تو یہ جو کیے، اس سے جو گھر کی عورتیں عورتیں وہ بھی فری ہو جاتی، جلدی ان کو اتنی محنت نہیں کرنے پڑتی پلس جو بیچلر ریچلر ہیں جنھیں خود کا کپڑا خود دھونا پڑ رہا، ان کو بھی آسانی ہو گئی وہ بس واشنگ مشین میں ڈال، کچھ گھنٹوں میں ان کا کپڑا سب دُھل کے ہو جاتا